Mo monu ngkin yo mo pu kae elme kae lme mo ntonga mo to peli pisa mo ro labuhe mo ntonga mo ling ngkin tansi na vauri ni mo vitir mo uma nde ngalon mo vakir mo vadun labuhe auyali mo gua mo vaten mo poi he anga va niu, niu sene mer mo poi e he si aungavan min sene siam le he mo pu mo koi ehe mo mil mo soni sene nimsie pe sona tein sene me mar sa pone mo mungsie sa po langomtan mo gua mo niu mo unia van mo nimsie buka. Yo, yo kame ringomayo mo mom ngkin siam yome mom ngkin, ngkin me va kom ngae tek. E dieyo anga lo bale time rireng mo ini. Tono yo me kakae a kunnou me gua mo tap lalgua yo koimiama sona mom ngkin ana ngkin so niva kona eriesi kona etek o. Edieyo mo ling e rosi. Yo kame ringomayo mo mom. A nnou me gua mo vasima yo so vasima yo so mungtua yo mo mom so vasimo mo mom ngkin pe taringomayo ma taringomayo mo mom ngkin. Annou sene mungtua yo mo mom ngkin sona pu tansi lo bale yo sona ro labuhe na ntonga na lingit na ling ngkin mosi lo labuhe pe na vauri ni nateniuye napu, yokata mui vauri ni go, na karing elme napu na valo bulme na ntonga nato pelie pisa na karing ni ro labuhe anga mo karing elme mosilon monge ne menenga mo karing e lme karing elme pisa na posie na po ngkin tansi lone ne labuhe anga mo mom na vauri ni per navaurini senen na vaurirni pisa sona ling nuye naro mulme na vitir na vitir pisa so gerena vakir niu go na karing e lme pisa na vakir niu, niu senen in pe sobena gua pe sobe na vitir ma. Sona vitir pisa pesona posie tanga mane niu. Yokata mui mo putangarang a nnou mungtua yo mungkone so na gua mo vate ne labuhe anga ma niu, mo gua mo vate labuhe anga ma niu. Niu senemer a kunnou me mungkone niu somon in koto mo poe e he simi ne ngkin kamui mone msie komia. Ne ngkin me unun nuye sene nima alo ngkin, ngkin so me mar ke mo gua mone hatim ne mo vakir kemo teni nama mo teni mo poi mo mom e kesene vae gom asi se mom e gom o kainanga e pe o negelem se ling nuye posie usi se po mpe se morie se poi e labuhe mo konim mo kon nakin pisa mo kone gom mo poi e gom aunga loi mo vang horek kain neva na em ke nolo nama mo mom mo neva tato horek, horek sene gua anga tarmar bale ngke o tita dun. Masingata go lo bale. Kain neva ana song gua kemom ke vang horek ko ani ke mo mom kemo tiou tansi lo bale mo une ke mo inho kain neva na bale kamepka. Kain neva ana me blik a varlami me mungto kain anama. Kese gua pisa se vauri e labuhe pisa mo vang horek, horek sene dun anga tarmar bale ngke se na hadi tarireng mo utor enima nobung ani, neva nima. Ne labuhe na yo me koni lo labuhe ga ngemer ausi uma lo ne. Kahua nima iga ho ikamo deltu rarek ga ne titioupu lo mene kamo ne deltu narek. Ko iga mungkone mene ni ga vaholhol kahua no yo siam i buop ga titioupu tansi un tanga kaben tiou tanga putanga kaben ikamo gua rerak masi nga kaben min a tavaholhol per ma mo aunia ko per ma. Tso minintonga tso mining valong tso mungkon kahua ning ena gavaholhol. Kemsa to un kensa mil tamba ni. Ti e varlami me varpulo a mma ti a nnou ti va kaben ta inha di rim tinga ta in ngkin mpe e mao e gom tinga ta ini nima yovato lala io nim na ntanga kaben per na va mambring, mambring ma. Longha si kem guam kem ta mungkone mo ntaya vatono kem ta rokuk alo labuhe mo masi toya vatono. Labuhe ngkem kem kabe ta rokuk anga lon kem ta rokuk tania vatono kem tapu tania vatono monga toro nde nobung anga lungmo. Labuhe kem ro nuye. Ro nuye kaisi mo nde kabe him koto siam nde kabe him nde gua ler komia. Kem talakap tania iga unun gua mo himkok kem himkok kem himkok kem. Kem ta rireng nating ma mo valong morieng, imungkone barasi son nir rpek anini viso han enima sona torie va viso. Kem birbir ta gua rarek ma ko ikem ne talakap tania, tania steret ne rviou pi usi lo labuhe holo ni tarpek tanga tanga tania delnga vatono nde ler nde ler nde kabe him siam nde ler inir ena yalon ma yalon ausi lo labuhe yalon mo hamer ne labuhe mungko mo pie nama e holo min tosi lo mbot ne malie sini ga vaparabeni him labuhe pe inir mungkomia ma mungkone imo pie yalon enama tonga ge uyesi na i gua unun nim, ine mungkone mo unia min kem ta lakap va labuhe tania steret ne labuhe mer kobi kem ma dakulik ngolte na tintonga tiou tansi lo labuhe yo ta rireng mo haha her mbiyo na birbir tita haha ma tita kae ronga timo haha toroi pe tita haha tita haha tangatangam ok dieyo yo na mungkone var yo ma, varsae yo ma mo i mungkone i haha yo tarireng mo haha tarpek enama ta mungkone kamanima komtaunun alo labuhe mo kosieta tiou ma. Yokata mui mo haha sona dun aun lo labuhe sona tiou mo sona ner. Ma per siam dakulik ngolte na tin tonga hamar die yo steret robel ro ne uve na steret robel tum meletan ne nuye ana birbir to men aunga on steret. Kem tagua kem ta haha tanso kangoman nde kemta haha tanso kengoman nde kem taga haha yota. Mungkone mo lolong mo rpek ena dakulik ngolte ana tiou auya lolio steret, ta unun di ma, tota karkua yo takarkuayota karkua yo steret labuhe sivadik tintonga rokem. Labuhe ana tintonga rokem tanga kamtei pokem. Kem radel enama anga mae kade mo vale rongkem anga nde him i ma pe die yo mungkone kuma ro barana kumantanun kata radel tansi na nir lap barana kobie yo ma lavrie ne rviou tiblik aunia lo nde ka pil pilai ne rviou tiblik aunia lo nde ma tita him ti tita himti tita him ti. Kem tarpek kem ta lakap aunia tania e del ane horek ma aunia tania ma. Nobung ana tita lavrie tintonga hamar labuhe men van kem ta gua mbeng kem ta ler aunia ma e rongkem birbirmuk amma nga mungkone kata die yo ka ya ge a nnou siam kana puta ler aunia lo nde komia e. Masi nga siamle bale. Kem tagua tenimran, tenimran kaveuro ma mana ta lakap va labuhe toya tita rokem per kem tamtayam. Ngha nga mo koti nama horek eya taga koti kemta pi uya vatono annou ti kabe ta pu mo koti manga me tor tita pu tanso per tita mungtua amma. Amma nir po naidi mungkomia ma tison ntoyu nini labuhe ndi so tangya lo none manga va e pke so na var ti tison ntonga tson lungmodi. Aunga lo hap anga kamita ringoma yo na min kem tagua ne mil angkem tanumin mo romana ta rpek va nnou ma tarireng mo nokuk alo labuhe anga toro nde ko sona rokuk alo labuhe ni toro ndan dieyo sol komia per rokuk age yo, kakere nama kata rokuk alo labuhe anga. Toro ndan. Kem ta tansi no vatono no mansi kem ta tonia kemta livu toyali mbeng o kem ta mar auyali ge a nnouti kem ta ler aunia. Nir tenimran kata ro labuhe anga toro nda kata tanso kata pidia amma uso long ngkin, auso lo nde kata mungtuan amma nahue ka taniali mo ro mana i gua mo lungmo labuhe. Kem ta gua ma, siam ma e utor ma nobung ani neva ma. Pukanga yape me toni nama mo in per ano horek tikabe me ringomadi mo vanon mo manga me ro mana siam tison gua mo in mper mo in mper ano horek. Komanga mo ro man mone vanir vatono sier tikame ringomadi mo vanon modi siam. Pukana kabe mepka siam. Kapuru tisenen lungmo lero ke barana se lakap ma mo mungkone mo toma nuye ma me neng min mene, mene, mene mo toma mene, mene min kese varvari. Se mungkone bung per asi tanun moho mo ho mo to yo komun, komun angalen e ha komun kom mo to herek va e ha ni tita gua mo ro mana, momung ena kesene ning ena kemsa vanon mo pukana o baranini toyo ni toyo komun, komun ko ining komun em sona vanon morien ma, ko ani siam mane angke tanun siam nane lal guem. Sam ma mene mene yo pu mo ne gua koma kamap ka. per se loka tosi ma pe mui ma.